घृणा शब्द सुन के मन म बहुते तरह के भाव उठते। जो कि नकारात्मक होथे। जेमा व्यक्ति कोई चीज़ के नापसन्द करथे। अउ घिन दिखाथे। यह भाव डर अउ गुस्सा से जुड़ल रहेल। बुरा अनुभव कोइयो के अंदर घृणा पैदा कर सकत हवे। अलग अलग विचारधारा घृणा के कारण बनथे।